To miyahi lumo sooduko kare nyamdu, miɗon sooda kare ɗiɗi, tati nai nyandego fere miɗon sooda har sappo koh sappo'ejoi daban-daban sai mi resa